अगर जब भी मै उदास वोंदु मतलब केते ता पता वोंदु की मै कन के हास्लु अगर बच्चा छिन ता वे माँ ते पता ची की वेगि आदत क्या ची वेते हसोंड़ो ते अगर क्वे प्रेमी-प्रेमिका छीन ता उते भी आपस मा पता वोंदु की हमुन कनके हसोड़ अगर क्वे ऑफिसा ची ता ऑफिस वलु ते भी हमते टेक्स्ट द्वारा कन न कन के हसोंड़े आदत रखन चैन।